<hesitation> Tanàna aminay akagny ndraika zany a: Vatomandry, Mahanoro, io zany tegna <hesitation> raha ohatra hoe ville. <hesitation> Io ndraika zany a misy karazana tanànakely am'zay manodidigna anazy ohatra hoe: nosy Manasa, Ansapagnana, de Brickaville a, <hesitation> a- de Sampagnana de anosy Manasa de Sahamatevina, zany aby si zany a karazana tanànakely manodidididina an'io tanàna roa maventy io.